Lafa tegna zagny te hivezivezy da ilana ny mampiasa sary tany. Maka sary tany ara-batana na mapiasa fampiharana manazana amin'ny finday, da mila fantatsy tegna avao koa nefany ny toera sy ny tanjo tiategna ho tratrary, da lafa fantatsy zay e da arahana fotsiny ny toro-lalà amin'ny sary tany sy ny toro-mariky manondidina.